بطبيعة نفظل إنه نكون الأكثر ذكاء، على خاطر الذكاء يمنحني يعطيني القدرة على إنو نحل المشاكل على إنو ناخدو قرارات باهية وكيما نقولو حكيمة، كيما يعطيني الفرص باش نكون <hesitation> في مجالات متنوعة وعندي مهارات أكثر أو بخاطر الشهرة تجم تكون مؤقتة وتجم توفى معنتها توفى في أي لحظة، بينما الذكاء ديما دايم ومعك.